Muidoki om tähtsä mitte kõikaig istuq elektroonikah ja sotsiaalmeediäh. Tulõ aigo võttaq ka luudusõ jaos, sõpro jaos aga ka hindä jaos. Tuu om tähtsä asi. Selle et ku sa unõhtat hinnäst muialõ, sis sa unõhtat hinnäst üldse ärq.